لو كان نجي راح نضف عد- عدد كبير من الكتب <hesitation> ندير بلسفلور ندير بسفلور نضربهم بالهوا نظفهم، هوما ينظاف مليح، ايا من بعد نرجع بالكتانة، نمسحهم بالكتانة هاك شوية شوية ندلك عليهم شوية شوية، وتحافظ عليهم لأنهم لكتوب تلقاهم شوية حساسين لكتوب هك تعرف، أتنضفهوم غير بشوية و <hesitation> تنضفهوم وتخليهم.